اذا صعب عليك انك تقرأ كتب فيزيائية، أني اقترح انك تبدي تسمع كتب صوتية. فإذا الواحد يعني عنده سياقة او يكون في الباص او في القطار طول اليوم، تحط في سماعتك أو في سيارتك تسمع كتاب وانته قاعد تسوي أشياء غير. فهذا واجد يسهل عملية الاستهلاك للكتب.